﻿إلا سافرت س-عبر الزمن ورحت سيمانة للقدام، أول حاجة نديرها رح نكون سعيدة لخدش <hesitation> كاين <hesitation> حاجة نستنى فيها من زمان. تسما حلمي <hesitation> في شحال من عام رح نكون قربت للحلم نتاعي، سيمانة الجاية راني عارفا رح نكون سعيدة خدش نكون عشت هاداك <hesitation> الحلم. قعدت له سيمانة برك، وحاجة وحدوخرى ن-ندور نشوف الدنيا ف-منا على سيمانة كيفاش <hesitation> تكون. وش من أحداث رح يكونوا كاينين، وك-وش من أحداث سواء في حياة <hesitation> عائلتي ولا الناس القريبة ليا، ولا في <hesitation> بلادي، ونجمع هدوك <hesitation> و نجمع هدوك المعلومات، باش مين نعاود نولي للزمن لراني فيه تكون عندي فكرة منها في المستقبل منا على سيمانة وش رح ي-يكون كاين. إلا كاش حاجة صرات بعيد الشر وشتها صرات منا على سيمانة، مين نعاود نولي <hesitation> ل-لوقتي الحالي، أكيد ندير <hesitation> ندير حسابي. <hesitation> ولا شت <hesitation> صرات <hesitation> كان كاين حاجة مش مليحة <hesitation> صرات لإنسان آخر، ولا <hesitation> ولا حتى صرات ليا مين نجي ن-ناخذ احتيطاتي ولخطرش عارفة باللي راح تصرا هذيك الحاجة، وندير حسابتي <hesitation> باش نوجد ليها ولا ن-نتفاداها إلا قدرت نتفاداها. وإلا صرات حاجة مليحة حاجة إيجابية ثاني، مين نعاود نولي لهذا الزمان نوجد روحي نوجد الصوالح اللي اللي لازم لي، لخطرش راني عارف باللي هداك الحدث راه جاي منا ل-لسيمانة مالا نوجد روحي نوجد قاع وش راه خاصني، <hesitation> هذه هي.